haya noweke koe, namwenetu huyo nakwambia ekiendi yakuswalii. Ukivichwana na chuonii yaani ni karimu apendwa na kila mtu. Sasa mungu kamjaia haberi za hanyu hauta moi, Mombasa, akauya aita uku mkemsikiti mkuu waswaliishaa. Nywelewa kiwaso chagea chuoni nisasa watu watu wasoma waswali mda wenywe zwangu dekae naole wakarimu ukakosa walenkaa. Basi nashukuru na heshima yasuvitana, mungu naomba ajaie nizidi kuishi vitana na wandu. Kwasababu ukaishi na mtu mkarimu nawe nayo ukatenda mkarimu basi uwende ufaidi matunda ya uhuru wadunia. Lakini ukawa mkibuguu, mgobo huna raha na wenzio ukekaa mara hivi, mara hivi basi watu wose wakuchukui si wakupenda. Lakini ukawa mkarimuu ukawa na tabia ntana, kiya mtu aenda akupende kiya mtu aenda aone raha. Kila mtu aenda akubukie kwa shida zako, kwakutokana na ukarimu wako nawe jinsi uishivyo na wada wandu.